Mety hitomboña avao izy raha ohatry atao tsy anjery no no lañia tsianjery zañy. Fa ho aña mañoka aloha tsy mitombo satria raha iañara zao tsy maintsy misy adiño avao tsy maintsy misy patraky avao fa no atao tsianjery mo zany izy vao hay tanteraky. Fa io zañy miankiña amy olo tsiraidraika avao izy io miankiña amy loha ny tsiiraidraika.